Izy kôfa hagnamboatra le hegna le atao agnatin'ny hamburger regny igny ndraiky, mangala le hegna le nôfony regny igny fa tsy le hena misy hoza- be hozatrozatra anazy regny igny aveo igny tapahana atao matifitify nefa atao maventiventy izy aveke amizay somary tapitapahana tapitapahana atao madinidinika tsy hoe tapitapahana be fa kara asiagna asiasiagna trasitrasin'ny meso igny amle hegna igny aveke amizay atao sira atao episy jiaby tiantegna atao aminazy aveke amizay asiasiagna menaka hely aveo amizay atôgnotôgno igny de igny amizay izy kôfa vita tôgnonazy igny de atsofoko agnatinle hamburger.